Shkrutimisht e shumë shpejt jon tu m’ardh 5 musafir për darkë, i kom gjys’ ore me ju bo darkën. çka me bo? E marr bukën e prej, e përzhiti pak me vaj ulliri me rozmarinë përmi. E boj ni pire ndamas që bohet prej kompirit. Ajo bohet si lloj <hesitation> supe ma e trashë. Ni supë tjetër nashta me kpurdha ose me domate e kisha bo n’anën tjetër. Edhe n’fund do mish t’ngrim e kisha qit me shkri <hesitation> për me hangër.